أفضل طريقة لي لإنهاء يومي هي إنني أخصص وقت للاسترخاء قبل النوم، أحب أن أقرأ كتاب أو أستمع الى موسيقى هادئة، أحيانا إذا كنت بحاجة للاسترخاء أكثر أمارس التأمل أو تمارين التنفس، وبعد كده أحب أكتب بعض الأفكار او الأشياء اللي أنجزتها في اليوم وأخطط ليومي غدًا، هالروتين يساعدني أرتاح عقليا وأكون جاهز ليوم جديد.